Karazana biby fantako aminay agny amin'ny faritrinay agny, mandady, biby mandady zany, bibilava, <hesitation> marandavaky, amanitry, karaseha, ansasaky, <hesitation> voay, amalo, fibata, sokatry.